الكمبيوتر يتكون من يحتوي على مكونات أساسية مثل المعالج والذاكرة إللي هي الرام، ووحدة الأم، وبطاقة الرسومات، وال- والأقراص، وال- وال إتش دي، والسى اس اس ، والسى اس تي، والشاشات ولوحة المفاتيح، والسماعات، <noise> لو كانت سماعات خارجية. <hesitation> طبعا كارت الشاشة.